Dhursaa wonn atin itathu sarr cholee khullkhulo fudhetha sarr Khan fudhethee rawothethu dhursaa bii Irra jisthaa bii iraa jistee dhukeee sunn iraa jistee sarr Khan bisan kaskethe rawothethu dhuathan sarr khanan ridhaa ridhe ridhe ridhe mpkaa ishin yaani khulkhullothe garr moghu lamaanin bathee moghu tunnin bathe bidhaan batheee Mal ishin khukhulethethu aminen ridhe ghosithaa